Asham kabu asham si guda jaddi kana kabu asham si kabar asham guda shira chin guda shiraa chin winin’ ngyae, mbula’ ngyae, shinkafa ngyae, duk sura kamdir nag guda shira chi <hesitation> guda shira chin karer asham ma asham si alahandullai ashamm ja’a muhimmi jaang jasingha akwa musilli akwaa akwa akwa musulum ɗole gidamwa hidimi a ɗole guda shiri takiran kabuun jasi aɓwahiya kamdi ka asham si ka asha ɓaka traa. Guda shira cha guda kwaɗɗamwa shira chaabi gidu kwaɗa shik yanke’ ngyae duri aɓura kare ha mola abura kare ha gira nga gabara kare birin ga tura kwai di so hiɗimar <hesitation> hidimar takura’a asham wa laya wa ɗole makana gu musulum ma kam mbu takira gai ma laya si chu tda ninɗan mata’ambi nagai ɗole jayeke ɗakana yadda kugu mwa akwa ahamda ma tambi hora laga gida la bara sirdiba mugla wi sir diba gida bara shiinkafa ngai giɗa baru mal’ngai gida bara mi illa sira kanɗaamwa sir akwa hidimu nir laya giɗa mwa akwa duriye gida ltha dina mokona taambi nagae gida gida <hesitation> dina kwa duri giraa gae.

Kaɓu ashamsi gida mmwa shiri aɓwa hiya ka askam si katira maya ta zubaye gida kwadaaa mwa shiri keyeta luka giɗɗa mwa shiri kayeta zuba ye guda mwa shiri dayi aɓwaliya kandu trakwa idi gida kidu tambi katambiya namur njae kileba kkataambiya katambiya nanur njae kileba akwa ideamur lthil lthlaa mur arreye kataabiya mwa kadar mwa takira kadar rochin, ammana nigi rira amwaɗa kwa a’a moda kwa nigi sira ammada kwa laya tuka gumbiri asham.